درسي کتابونه په ښوونځیو کې د زده کړي منظمه تسلسل او ژوري پوهاوی لپاره استعمالیږي چې دا تسلسل سره لدې چې د زده کونکي سره مرسته کوي او هغوی ته د لوړو او ژورې پوهي زمینه برابرو د ښونکو د پاره هم اړینه ده ځکه چې د یوې منظمي درسي کتابونو نه پرته دا امکان لري چې د ښوونکو نه هم لاره ورکه شي. درسي کتابونه زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د بنسټ څخه تر پرمختللي کچې پوري پوه ترلاسه کړي. درسي کتابونه د تعلیمي نصاب یوه مهمه او اساسي برخه ده او دا کتابونه د نور کتابونو په څیر د یو او یا څو محدودو کسانو د کار خبره ده بلکې دا کتابونه د یوې منظمې اداري او لوړ علمي کمیټي لخوا د بشپړ هر اړخیز څیړني وروسته چاپیږي او بیا زده کوونکيو ته په ښوونځیو کې تدریس کیږي.